Iyo ɨ́ɨ́n bombo xi <noise> kui'a kui'a juerte kande ya na lakandei i'i ɨ́ɨ́n-ɨ́ɨ́n karruti ne'ei te lakandei, te ko kui'a juerte kande.